أقدر أنظم الكتب اللي عندي في المكتبة لازم أولا أبدأ أاقسم الكتب بحيث أحط الكتب اللي من نفس القسم في مكان واحد وأبدأ أاقسم المكتبة بتاعتي لأقسام وأبدأ أحط الكتب ذات الأقسام المتشابهه مع بعض وكتب الـشبه ـ الشبه بعض في ناحية تانية لحد ما أوصل إن الكتب كلها تكون منظمه بشكل كامل.